<noise> Gna am Vietnam; <noise> amign'ilany atignana da toetr'andro Subtrôpikaly. Fa la amign'ilany <noise> atsimo <noise> da toets'andro <noise> trôpikaly.